forsætisráðherra segir atburðarásina í kringum Wikileaks málið og aðkomu bandarísku alríkislögreglunnar mjög undarlega ráðherrar vissu ekki af málinu ríkislögreglustjóra verður að öllum líkindum lögð niður segir formaður

lögregluembættin hafa nú heimild til að nota bílaleigubíla sem lögreglubíla

hætti sem leiðtogi breska Íhaldsflokksins í dag eftir nærri þriggja ára þrautagöngu við að koma Bretum úr Evrópusambandinu hún gegnir áfram embætti forsætisráðherra þar til nýr leiðtogi verður valinn

á Keflavíkurflugvelli fækkar um nærri helming á þessu ári samkvæmt nýrri spá Isavia framkvæmdastjóri hjá Isavia segir það mikið högg fyrir rekstur vallarins erlendum farþegum fækkar um tæp fjögur hundruð þúsund

tínast nú af bænum ein af annarri því mjólkurbúskap verður hætt þar í þessari viku síðasti ábúandinn og vígslubiskup kvöddust með

ráðherrar í ríkisstjórn Íslands vissu ekki að bandaríska alríkislögreglan

og Wikileaks forsætisráðherra segir leyfisveitinguna mjög undarlega

í bréfi sem Kristinn Hrafnsson ritstjóri Wikileaks sendi þremur ráðherrum ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara í vikunni spyr hann um aðkomu íslenskra stjórnvalda að því þegar bandarískir erindrekar óskuðu aðstoðar við að komast í samband við Sigurð Inga Þórðarson þekktur sem Siggi hakkari Sigurður fór utan í lok síðasta mánaðar og gaf skýrslu í rannsókninni á Wikileaks og

situr nú í fangelsi í Bretlandi og bíður þess að dómstólar þar ákveði hvort hann verði framseldur til Bandaríkjanna forsætisráðherra

fjallaði um erindi Kristins á ríkisstjórnarfundi í morgun og óskaði eftir að ráðherrar könnuðu málið í sínum ráðuneytum ráðherrar vissu ekki um aðstoð íslenskra stjórnvalda við

geðlæknar hafa metið hann

hefur áður rætt við Sigurð um Wikileaks þar sem hann var sjálfboðaliði árið tvö þúsund og ellefu vísaði Ögmundur Jónasson sem þá var innanríkisráðherra hópi fulltrúa af landi brott en hingað höfðu þeir komið til að ræða við Sigurð nokkrum árum síðar kom Sigurður á fund allsherjarnefndar Alþingis og greindi frá sinni hlið málsins í gærkvöld tjáði Sigurður sig við hollenska ríkissjónvarpið um nýjustu samskipti sín við dómsmálaráðherra segir að samkvæmt lögum eigi ráðuneyti hennar að hafa milligöngu um alþjóðlega aðstoð í sakamálarannsóknum einstaka þættir í sakamálum rata aldrei inn á borð ráðherra og eiga ekki

er nei ég hafði ekki vitneskju um en þetta er í höndum ráðuneytisins vegna

sem það hefur en hins vegar verð ég að segja að mér finnst það mjög undarlegt að svona

gerist án þess að ráðherrar séu upplýstir um það það finnst mér sérstakt

það kann vel að vera að reglum hafi verið fylgt ég er ekki að leggja neitt mat á það áður en ég hef farið ofan í málið en í ljósi þess að þetta mál er ekki

með þýðingu hér á landi heldur um heim allan þá finnst mér

ég fékk svör frá ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara ég hef ekki fengið svör frá ráðherrum og er að fá þau hver borgaði fyrir

mér finnst það gleymast þessi forsaga sem sem er það að þessir sömu aðilar komu vegna sömu

að bandarísk yfirvöld muni ákæra þig það kemur vel til greina það er sameiginleg sýn allra að leggja niður bílamiðstöð ríkislögreglustjóra segir formaður

sem vill ekki tjá sig um hvort samstarfið við ríkislögreglustjóra gangi illa lögreglustjórar funduðu með ríkislögreglustjóra í dag

þar sem farið var yfir vanda í rekstri

bílamiðstöðvar ríkislögreglustjóra hann ber ábyrgð á rekstri viðhaldi og endurnýjun allra ökutækja lögreglu og lögregluembættin leigja bílana af ríkislögreglustjóra talsverð óánægja hefur verið innan lögreglu með rekstur

en formaður Lögreglustjórafélags Íslands segir fundina í dag hafa gengið vel sá bráðavandi sem uppi er hefur verið leystur með þeim hætti að lögregluembætti landsins hafa nú heimild til þess að taka á leigu bílaleigubíla og merkja og búa sem ökutæki lögreglu og það er auðvitað mjög gott því næst funduðu lögreglustjórar í dómsmálaráðuneytinu niðurstaða þess fundar og ríkislögreglustjóra verði lögð niður í þeirri mynd sem við þekkjum og ég held ég geti fullyrt að það sé sameiginleg sýn lögreglustjóra og ríkislögreglustjóra enn sé óljóst hvort lögregluembættin muni sjálf sjá um að reka lögreglubíla eða hvernig framhaldið verði en það er nú til umræðu í ráðuneytinu fleiri mál tengd ríkislögreglustjóra hafa verið

umræðunni en sérsveitarmenn kvörtuðu til dómsmálaráðherra yfir framkomu og stjórnarháttum Haraldar Johannessen ríkislögreglustjóra fyrr í vikunni gengur samvinna milli ríkislögreglustjóra og lögregluembættanna eitthvað erfiðlega ég treysti mér ekki til að fara hætti sem leiðtogi breska Íhaldsflokksins í dag en verður áfram forsætisráðherra þar til nýr leiðtogi verður valinn erfði Brexit frá fyrirrennara sínum og ljóst var frá byrjun að hennar biði erfitt verkefni hún var innanríkisráðherra í ríkisstjórn sem sagði af sér eftir að Bretar samþykktu í þjóðaratkvæðagreiðslu tvö þúsund og sextán að yfirgefa Evrópusambandið fáum hugnaðist að leiða flokkinn í gegnum það sem fram undan væri og

var sjálfkjörin til verksins hún hafði talað fyrir því að Bretar yrðu áfram í e s b og var því strax í ansi erfiðri stöðu er lýst sem vélrænum stjórnmálamanni til að byrja með var hún hörð og sýndi sjaldan tilfinningar það var ljóst frekar snemma að hún átti fáa sanna bandamenn innan flokksins og gekk illa að fá flokksmenn til að fylgja sér en alls sögðu þrjátíu og

sex ráðherrar af sér í stjórnartíð hennar og May var ekki aðeins vélræn þegar hún svaraði spurningum fjölmiðla

vöktu athygli í

í fyrrasumar og þegar kom að flokksþingi um haustið dundi dansinn áfram May sagði svo af sér fyrir tveimur vikum eftir að ljóst varð að breska þingið kæmi sér ekki saman um samning hennar við Evrópusambandið

hafa lýst því yfir að þeir vilji taka við og verða næsti forsætisráðherra Bretlands níu karlar og tvær konur þar fer fremstur Boris Johnson fyrrverandi utanríkisráðherra en tilkynnt verður um eftirmann fyrir lok næsta mánaðar fækkun ferðamanna á Keflavíkurflugvelli er mikið högg fyrir rekstur vallarins að mati framkvæmdastjóra hjá Isavia samkvæmt nýrri

fækka um tæpan helming milli ára það eru blikur á lofti á

Isavia telur að erlendum farþegum sem koma til Íslands fækki um tæp sautján prósent eða þrjú hundruð áttatíu og átta þúsund og verði um tvær

milljónir í ár sem er talsverð breyting frá upphafi árs þegar reiknað var með að WOW

yrði áfram á markaði þá fækki

á Keflavíkurflugvelli um fjörutíu og þrjú prósent frá því í fyrra ferðamennskunni á Íslandi er sem betur fer

að fækka meira heldur en farþegum

á Íslandi er þetta ekki mikið högg gagnvart Keflavíkurflugvelli í sjálfu sér þá er mjög slæmt að að missa svona marga farþega

greiða fyrir aðgang að flugstöðinni hlynur segir að mestu muni um fall WOW

að auki hafi verið nokkur óvissa vegna Boeing

átta flugvéla Icelandair sem voru kyrrsettar

vegna flugslysa Isavia spáir því að íslenskum farþegum fækki um þrjátíu og sjö þúsund á

milli ára og verði sex hundruð þrjátíu og eitt þúsund á þessu ári hlynur segir að þetta hafi ekki áhrif á uppbyggingu Keflavíkurflugvallar en fyrirtækið hafi þurft að segja upp fólki

svo voru uppsagnir nítján starfsmenn í maí og fimmtán öðrum starfsmönnum boðið lægra starfshlutfall

uppsagnir núna í kjölfar þessarar farþegaspár það er ekkert víst í því við þurfum að skoða það í haust og hvernig þetta mun þróast á næstu árum minnst þrír létu lífið í dag þegar mikið hvassviðri gekk yfir vesturströnd Frakklands og Spánar vindhraði hefur farið yfir meira en fjörutíu metra á sekúndu sem er mjög óvenjulegt á þessum árstíma ferðamönnum fjölgar hratt í Suður Evrópu um þessar mundir og óveðrið sem Frakkar kalla á annan tug franskra björgunarsveita eru í viðbragðsstöðu en þrír björgunarmenn létu lífið þegar bát þeirra hvolfdi skammt frá ströndinni þeir fóru til aðstoðar sjómönnum á trillu sem sendu frá sér neyðarkall en ekkert hefur spurst til síðan

góða veðrið er komið á Norðurlandi og heyskapur er hafinn í Eyjafirði Árdal fréttamaður er komin út á tún hvað segja bændur í dag heyrðu bændur segja gott

og ánægðir með að sjá sólina loksins en Hákon ert þú búinn að bíða lengi eftir sólinni heldurðu að bændur hafi almennt stokkið af stað

takk fyrir þetta Hákon vonandi er blíðan

það er reyndar má nefna að

það gæti verið einhver

en það verður

blíða hér sunnan og vesturlands og svo rætist úr þessu

verði hitabylgja ég þori samt ekki

allar líkur á að það verði bjart en því miður fær gróðurinn ekki þá vætuna sem hann þarf

sprenging varð í miðborg Linköping í Svíþjóð í morgun ekki er vitað hvað olli sprengingunni en á þriðja tug manna slösuðust og um tvö hundruð og fimmtíu íbúðir skemmdust sprengjan eru mikið skemmdar tveir þeirra sem slösuðust eru enn á sjúkrahúsi en meiðsl flestra voru minni háttar

grunar að sprengjan hafi sprungið af mannavöldum og tilgangurinn verið að valda sem mestu tjóni

ég láti ekki leggja mig inn á hæli í Gnúpverjahreppi segir síðasti ábúandinn í Skálholti nú á

sem eru í vikunni verður mjólkurbúskap hætt í Skálholti vígslubiskup segir að eftirsjá sé að kúnum og bændunum það er komið að kveðjustund í fjósinu í Skálholti kúabúskapur hefur verið aflagður

þrjátíu mjólkandi á tímabili

ekki nema fimmtán hvað eruð þið búin að selja margar það eru núna farnar til sölu einhverjar fimm það er nú búið að selja þó nokkuð af kúnum og kálfunum og hún

er búin að eignast nýjan eiganda kúabúskapur í Skálholti á sér langa sögu

sem ég best veit frá landnámstíð hvers vegna eruð þið að hætta kúabúskap núna það er nú bara í fyrsta lagi mjög miklar breytingar í í greininni en í öðru lagi þá hefur fjósið

verið á undanþágu og þá þarf að taka af skarið eigandinn er

leggja stórfé í endurbætur á fjósi ákvað að búskapurinn yrði lagður af hvernig hefur verið að vera ábúandi hérna það er búið

vera mjög æðislegt enda er þetta mjög blessað hérna þetta eru

í gegnum tíðina hvað verður nú um þið þegar allar kýrnar

nú ætli

láti leggja mig inn á hæli í Gnúpverjahreppi

er ættaður frá og ábúðin í Skálholti er hjónunum eftirminnileg það eru

er toppurinn hjá mér veistu hvað þú hefur tekið á móti mörgum

eða fjórir sem ég hef verið mest sjálf í fjós eru um margt merkileg það er nú kannski ekki þessi bygging en frægasta fjósasagan er ábyggilega af Oddi Gottskálkssyni þegar hann var að þýða Nýja testamentið það kemur út við siðaskiptin í Skálholtsstifti veistu af hverju hann ákvað að þýða úti í fjósi ég er ekki alveg klár á því sumir hafa sagt en aðrir hafa

að hann hafi ekki gert þetta

með leyfi er eftirsjá af þessum búskap já það er eftirsjá kannski ekki alveg síðustu droparnir

en svona því sem næst já takk fyrir samveruna sömuleiðis vinur ég á eftir að sakna listaverk sex ára gutta í Köln í Þýskalandi hafa vakið verðskuldaða athygli og

keppast um verkin hans hefur gaman af því að teikna og mála eins og margir jafnaldrar hans hann hefur

einstakt lag á því að búa til falleg verk og sumir farna að kalla hann litla

foreldrar hans birtu fyrst myndirnar á samfélagsmiðlum en svo fór boltinn að rúlla síðasta verk hans seldist á fimm þúsund fimm hundruð evrur jafnvirði nærri átta hundruð þúsund íslenskra króna margir efast um að sjálfur sé að verki og því fór pabbi hans að mynda hann við sína uppáhalds iðju

íþróttafréttir í kvöld íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Albaníu í undankeppni EM tvö þúsund og tuttugu á Laugardalsvelli á morgun Aron Einar Gunnarsson fyrirliði kallar eftir stuðningi og vill ná í góð

úrslit á heimavelli á ný íslenska karlalandsliðið í handbolta undirbýr sig af krafti fyrir leikinn við Grikkland í undankeppni

og konungur

er enn og aftur kominn í úrslit á opna franska meistaramótinu í tennis

ríkislögreglustjóra verður að öllum líkindum lögð niður segir formaður

lögregluembættin hafa nú heimild til að nota bílaleigubíla sem lögreglubíla

hætti sem leiðtogi breska Íhaldsflokksins í dag eftir nærri þriggja ára þrautagöngu við að koma Bretum úr Evrópusambandinu hún gegnir áfram embætti forsætisráðherra þar til nýr leiðtogi verður valinn á Keflavíkurflugvelli fækkar um nærri helming á þessu ári samkvæmt nýrri spá Isavia framkvæmdastjóri hjá Isavia segir það mikið högg fyrir rekstur vallarins erlendum farþegum fækkar um tæp fjögur hundruð þúsund

fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og alltaf á